Mobowu egya moho kafo dze, iyi dze nkyɛ mebɛpɛ dɛ moho kafo no mbom bowu egya me osiandɛ nkwa yɛ dɛw. Etse ase na ewͻ nkwa a, ͻyɛ enyigye, itum gye w'enyi kͻ ekyir ntsi sɛ moho kafo no dze kan wu gya me a, mobotum agye m'enyi yie kakra ansaana me ber so a moso makɛka no ho ntsi mebɛpɛ dɛ moho kafo bedzi kan ewu ansaana emi meewu.